अप्रत्याशित पार्टी योजना क लिए सबसे पैली तारीख और समय तैय कन। फिर जल्दी से सभी दोस्तों तै आंमत्रित कन खाणा पीणा यू चीजों और यू संगीत कू भी ध्यान रखण पार्टी कुछ सजावट और खेल भी जुण जैसे जू महोल च हल्कू और मजेदार ह्वे सौक।